Iya au masi remaja au umur masi muda masi istilahnya iya, ireki pinahiit tam italali rema italisiamme'e pohanya itamasi imuma itaeumumaam maksudnya itari pikiran nakani lapatautama easesu langsung namkoa ita musti ipaki perantara atamusti hulasuratti siam macam macam <noise> pinahiittam ia parentasan, parenta ialagi tetap itai musti maihulan haruma tahuwesante sante maihula maitaima erusayatatiya atau itaimai euhubungan tatiya. siam berupa macam iyani permintaan itamusti penuhi siam abisi sosiam aupenuhi koa sedangkan aulalin talu'a ialalin talua balom tentu paling aulaling taluauweiyan siam tapoleaukoasi pohanya aulaling talusiam jelas pohanya pinahiit siam tutunieu'e tutu iyanuma reki aumangkali siam eunuma polairuaneiye <hesitation> terus auharuma malusia talahaseiya hasia lesiam iya mangaku iyaruma iyo <hesitation> mangaku iyoam pohanya mangaku siam isatipercaya lesa alale'e. Itai musti irekiiyaiya osetutu iyacuman mangakuam koa padahal iahulan tatamalukaite iyarotatate tepolaikoaan jadi itai musti cari tahu iyaiya ahirnya itai coba ialamiia itaicarita tati, icarita icarita pohanya icaritale'e maka serius koa tapasiam artinya maka momunisakoaam lali nane'e masini auauniala itai curiga auharuma oh iyajanji mahruma ulanamme'e pohanya ilalin, iyalalin tati itaikoa iyalalin naniwailelate <hesitation> pohanya itai lalinrenka munisa jadi nieu nieu nieu nieu nieu, potinsali baru pinahiit siamruam terbuka <noise> auwan maselahaseiun pohanya au mangaku koaam au mangakuam cuma mangkali cuma auhaseuwam mame'e. pohanya lain dari siam mulaseasea mangaku koa jadi auharuma kalo koine'e tapasiam berarti siam istilahnya iulahailelai <hesitation> niuweuweuweuweu tutu neutau sali lua tolo ati siam hubungannam makinhari makin dekati nihulatau esa. Jadi koine amanne <hesitation> nieueu tutusiu siuhulalausasu siam proses mala hausasia maikoine'e siamni jadi pokonya iya <noise> ini asasauam alania alahan asasau alaloto alau tausiama masimuda malahusasu siamne'e auneterasa nam ammunisa koasi maksutnya siam entah munisate koasiam jadi kaluhutu hulaaisiam hulahai pohanya kalo mau hulaneu tutu munisa am maka irasana makamunisa koasiam jadi euruam tati pikirpikiram mauhulaian siamloi tasonitairuata kalo loiitarumata itahonita siamkoa itaihonita pokalo itai suka, asaitaim ijaga ijaga itutu malisiem asasauam salah kalo asasau am salah siam salah kalo asasau amweu munisa kalo tersinggungnue niahulalali mulahua jadiperasaan nikalo iakoa'a berarti siam susa siam itaimasi hubungan inane'e paling susalesa kalo maiitai tati.

Souson abisananne berati siamnewa tatisanam sebab setelah hasasuam loiam langsung lalutuni sukahara hasaulani ata hasaulani potunam sutinimaseliem kepusam abis karna lariki nihulan baru siamne taupun ijaga ositutu lesaipatau dekadekati potunam baru nihula salaelali adakala nieulela lunia siaruma koine ilaharuma koine bisa koine sau asa nilunin jadi kalo ulasau niluniam kan itenuma haliatan kan numa itemuam dari masaasau aholan nilunia muka itari itari mampu sasaela nikoa pokoa siam salah loi itarua itari asasau mungkin asau tersinggung sante sante itu mungkin isalauhasu sama sapate malusia lapira lamungkin lahasasau amsalah lapitnam alania lapitna alahan akhirnya lohini hula keluargaam sale haletapasam sale haletapasiam <hesitation> munisa koa jadiau jadi tahu bakumalawan. Salaelali akhirnya hasau malahula nilunin <hesitation> bagitu asau nahulanilunia nikembali osisilua alhiit tati pinahiitam kalosilua mala maju siluanam nipijalan kaluar asapati asapati asiam tapaam tapi kalo sanang sanang ibarateniu tati sanang sanang keluaga sonsoun absa sanang sanang tapi nihuan tutuan koinee iya siam soilua mala ulan iya silua koa silua siam tapaam jadi itamalusian itemori mori suruh lumasia tapaemale sebab mahulahaian musti latau niiyaiya lahasen niiyaiya sian auhulahai auhulaihai mausa auhulaia koa siam loho niua takaruan. Apalai tkalo ulanin talu munisa koanuma baru lohu alahiitapaam numa siam loi tati loi lata nimulata yamrinia siame niresa koasou ihulataamne nira koa maasapa siam sousou nam nirui yaloi siulua siulua kemudian keluarga numa la jaga usatiti keluarga am lahasau lelaki sau lelaki lahulan lelaki. Keluarga lelan amkopu kelurga loi alahiiti nipihitam numa nipihitam numa kalo keluarga esa amoi e lamoi iya koa lamori hasau tapasian tapasian la asutani la asutalahan lapiti alania lapiti alahan akhirnya suruh hubungani mulataya apalai hule saleasikoa gara gara nikoi keluarga mai keluarga sula hula akhirnya silua luma hulamanam nimulata iyanuma. Jadi sasaela niruiam loi masaelu hasasau kalo iya siam iya asasau kaloam kahati siam kahati tapi kalosiamalaulan atu kahati hasiam numa tahu kahati kahitiame apalagi dong su kahati siam lepe sulahasau nam soniati. Jadi malahulahai an tutunilapa tahu proses taulahusa sula nika siam nibukan prosesam bukan iyaam samua rintangan amau hadapi peitin habis auma hadap tau sian siam sian siam asasauiya hasaukahati. <noise> tapi kalo aulalimam sana tinimam muni mau hatinu o siam tau susah asasiam au lalinimusti ini imana musti putolu. Aunimaman putolu koa autininamam muni siam cilakaame <noise> sebab itama itamalusian <noise> malusia luralikan siam bokon sonila sante siamkoa <un> malusiaru lali kamuka sonala han haruma haruma koine ilaliam koamacam ilalikam purina siam lelaki alamanimi lelaki riam lotu lelaki> jadi sianan iyalalinam pupurina iyalalin iya koa alamaniki siam lalinan iya manimi siam lalin amkoa manimi siam lalinaiya sakela lalin iyakoa sakela lalin iya koa manimi lalin iya jadi sasasiuam niruia peiti malusiam abis lahawam uninkoa apium koa jadi hulahaian gampang koa maihulaian cuciam petilau malausapa nisiam molu in prosesam talalu maina isesauni saualahan itabata talun koa siam ita mailanggar ane ilanggaran numa iyarekenuma iya koine paracan iyasau siamalalausa mosiaru cinta poite inikan ipulaikoa. Jadi siam tapaam iteam sauam parin sananee itehasasaelan sosoanam sana pohanya mala malusiamoi kahatiam. Ihatinunam tapaam iyeumorikabarloi ihulan tapaam ihatinu lelaki amoi kabar hulan lelaki pareseniasasauam hasasauiya oihiya ruame hasauni hasau kahati akhirian jadi masaala maina naru jadi masaala loinanuma huninkoa atum koa iteapulai mamasaala ampunewasa baru sihasasau numa itenuma ireu pikiran itutui numa koinee.